കോര്മ്ബന്ധ് നമ്ബര്നി തിന്ക്മോല് പുനഗ നവഗ് രഹഗലു। തന ജ്യോതിയ ശസ്ത്രധ കോര്മ്ബ രഹഗലു രേന്ദു। രവി ഛ്ഹന്ദ്രകു ജാബുദ ഗുരു ശുക്രശനി രഹു കേഥു। ന്ധു മുക്ക്യ വദലദി പുനു। നവ ദുര്ഗാരി പുനു। നവ രത്രി യുജ്മലു। അബ്ബ ഛേലേബ്രതേ മല്ഫേരു। നവ രസലു ലല। ശുന്ഗര ഹാസ്യ। കരുന രവുദ്ര। വീര ഭ്ഹിഭത്സ। അദ്ബുത ശന്ത। മുക്ക മനൂന ഗര്ഭദര നേല വോര്മ്ബ തിന്ക്മോലു। സന്ക്യശ ശസ്ത്രധ വോര്മ്ബ। ഗുനിസന്ദ വോര്മ്ബ യഗിര് അദിപോലു। നവ രത്മലു വജ്രമുത്ഥു മരകഥ। ഹക്കിക നില പുശ്യരഗ ഗോമേദ വൈധുര്യ കേമ്പു। അന്ഥേല നവ യോഗിഗലു ലല। മുക്ക നവ രത്രി ഉശവല പുനു। ന്ധു തിന്ക്മോലു മനി നിന പര് പുനു।